د حساب ماشین د ریاضي د عملیاتو د حل لپاره کارېږی. دا وسیله د جمع، تفریق، ضرب او تقسیم لپاره اسانه لاره برابروي. محصلین، سوداګر، او انجنیران دا وسیله کاروي. په حساب کې تېروتنه کموي او وخت سپموي. ځینې حساب ماشینونه پرمختللي عملیات هم کوي